Ndaka inka xandu yúu nó nuu yó nja yukachi kanuu xhionja uun nani njá xandunuu nuyuu, ndaka cepillo ndaka iin, iin yuu iin, najan najan chío yúu yó xandakete nuu yuó xatukaí he yuu tindakú kuu ne'e yuu yó té kondo kondo va'a yo'ó ndaka hí nuu yú yuu yó, texava tenuu nakoto yuu xhua chikivii kona iin jaka yuu kuu tín takunani njá, njan ndaka iin noyuu kuán.